<hesitation> Raha hoe karazana lôka an-drano ndreky zany an, de <hesitation> managna maro zany ny firenena mety misy akeokeo amin'ny telonjato mahery akeo karazagny, satria a <hesitation> misy le aminà renirano mandeha de misy agnaty ranomasina.